Naa tau vahutate nio pirae to vakao roho nam. Teo bon bona nam na rake vai nom tea paku a beera kiu nam na rake vai nom tea paku abeera kiu team bona, nam pa matatopo a maa taba tea nubunubu. Taneo maa tea nubunubu nam he tagune maa nam pa vatatagi, vatahavi a vaan, veveo a vaan nam pa tatagi a hum to kahi ma vagum riori menam pa tatagi eve, vatahavi va mataa rakaha eve menam pa tei nao tei vasi hum, mea naba bebeera pa vadadao anam, nam toro hio tea vatotobin a tabae to kahi tapaku nana teo bon. Bara me nam pa tei nao, nam nao vai tea hio, nam hio, vatotobin a mamihu taba rakaha menam pa suguna teo hum vai to kahi tanedi nam amamihu vagoagon tea mamihu aba, nam pa tavus kahi ma a hum ti hio nom nam, enam pa pita kako ma teo hum to vagum ria tavaan menam pa taneo tea vakao ama vagaogon. Nam vakaa amaa vagoagon bona tobina roava nao, me no tauravi mea maa vagoagon bona pa kavara, menam pa vakuoa kahi te tauravi, nam no vaha paku amaa kiu tenam tea maa inu. Nahunahu vasibu, ann. Ann vakavara, tea bon nae menaa pa nao me mage tenaa. Menam pa no hiohio vahutate kasuana, naha, von are naha, von marai vakavara menam pa hiohio kasuana vahutate nao -, ato bona tobina bon menam pa vakvakahi. Nam nao vaha tea maa inu, vatatagi amaa taba toro tatagi nam komana inu menam pa vak`vakahi tea gorohe.